Kõgõ lihtsämb supiretsept, midä maq tiiä, käü niimoodu, et võtat külmetedüid köögivilju, panõt patta kiimä, sis panõt viil sulatõdut juusto ja võidu ka manoq, tsipakõnõ suula, pipõrd ja valmis omgiq.